Ny fomba fanalebiaza ny teleskôpy ny raha lavitsy zañy. Da amy alalañy fampiasa lanti na fitaratsy mba hañalebiaza le raha lavitsy be iñy mba ho hita kokoa da ôkin'ny hoe eo akaikiñao avao le raha enteñao amizay.